Tsy mba nama tsara tanamiko mihintsiny anao hatramin'izay. Ka nohon'izay zavatra izay da aleo hisaraky eto ny lalantsika. Soasoa amintsika roa zany ny samy manana ny fiainany satria ny fiarahatsika roa tsy mitondra zava-baovao sady tsy mitondra fahasoava no tsy mitondra fivoaran'ny fiana